Barang kalu ite nanika ma musti kang ite hiya hiyo ite bakumpul laku ite keluarga yo ma bakumpul pea laku itere keluarga niko ye mmana musia ba mater musia ite kumpu baru ite atore. ite atore musehi ite ator misehi matina nusu, matina sadi mai jadi itena sadi idao haa ite ator nema laku mati ete nmise oho mae mati ete mise sadi paneka hihipo yang. yang kelurga lain ma matetu mise ya kasade paite laku ite ma jadi yaka sadie jadi pae pea baru mati ina hina ma mati te parleka alale ana mama jadi ite tasadi haa jadi tasahipea laku bakumpul pea haa laku matinusu adi mati nusu sadia mati sadi mati akemia k pa imina sadi idao ko ite hete mise amae ite ta sadie. ite tasadie kang jadi pea baru mati na ala te iya nuhidu lohansa haa pea mama laku ite. ite sua, ite sua pea <hesitation> baru ite kumpul ite laku ite basudara nikoe mama namusiae bam matermusia kumpula baru ite ator ite bahanga. terbahanga rebahang paneka ite nauna sou duhaa pi eye. kaitena una teratur dina bahange pai tea una bahan seme ha una paleta ha napaleta. napaleta pea laku ite atur ina niko bahane laku ite tuduse ina nota ha ma ina nota seme. seme laku ite tuduse paneke oman tido eye tarigu inaye hihi salei paneka ite nauna ye una seme. paneka ite nauna uta nauna balude laku naina mantido ina nasu inae. inae mantega, inae yiyi ee paneka iye <hesitation> seme <noise> kai ite nauna baluder lemo laku laku ina lemon siue kalu ite naunae paletae lapis ma ina mantido inaye seme ina susu. inaye salei mama kalu ite nauna paleta. palete ma tapi kalu ite nauna alama kalu ito nauna ayame lalapan pi mama ina ala manta. ina ala laku ina niko manua me manua laku ina niko inaye tempe tahu inaye hihi papinyo laku ina niko ina sidi tomat rea niko ina sambal nikome mama kalu ite nahuna hima mama pea laku baru ite <noise> naina acara nehima. Mana mama nanti urusan paniko undana niko me una kawen nuniko me tapi kalu ite rupane ma niko mama manta ma tapi kalu ina resepsi laku ina kawen ma ahuse nike mae undana. nikome bahang ala pi seme pi mama ursa matte undana tapi kalu ite rupari ma cuma ite una mama manta ma te una riterea acara pea laku ite eu antar ruape niko me amaduma haa pea baru inana disa baru mama urusan mate undana niko ina acara resepsi. ina acara nika mama urusan mate undana toite rupari ma peaa yang penting iko itae su duhaa niko me mati rinusu sadi laku ite una mati suduhaa mati ree hisodua pea laku pea laku ite antar niko dua undana ne niko.